Biye un ma woro nizeria tun wa ji nɛ a farafina tun <hesitation> ba nicoza biyo a boni mi ma tete bewobe nɛ a wara ɲurobe mumu'in-honu mu mi ba tun ma han sire be mu'in ɲu ma biyaɲu-mabwɛ mu mi ba tun don ni a tun nɛ ni zama boni ma han wara yan boni